Kande apa ku purai <hesitation> sola mapaku purai katu kande. Yang pertama tu kande banda. Te lupere to kande kande tu temo susi <hesitation> mcdonal pasangan nya to hotdog <hesitation> pizza. Tena na si cocok lelangku. Karena <hesitation> lai lai lilangku <hesitation> yeke aku kande kande tradisional ji di kampung. Susi apa nasi <hesitation> kuning <hesitation> lontong, kapurung, stumai apa karena ke kapurung to kande favoritku to tambuku ke prosesnya tu kapurung di anojo to kabaru <hesitation> tangabela hu kasianda <hesitation> gunung kede diallei tu nokisna te diola tu tabaru sebelum he jadi tabaru kunanto beppa, tewepa te duka tu tenu habis tu. <hesitation> beppaulang tahun bai kedekkai lite si coco, ka telangkite <hesitation> tu kampong bepa bepa purai susi <hesitation> borongko, setengai kande kande jolo. Di patori bai pisan kopi eleran terus ina tu di patori to sandi garaga para musaliu karena tradisional di rato ko dipatori burungku tu barasangliu. burungku yara duka tukande purai kande kande kekene kande-kande.